Bon oyi ro oma dɛmu mɛn a nunɛ bɛ zun awe mara ba nicoza mu'a benɛ mu dona ma tete don ame se nu a we sarana awe ɲanabo un bera ra wiyan un an un anterepirizira un tore wure nunɛ zun a mara nicoza ji to bun mɛya mi a po shofɛr pɛrsonɛl